Po, ushqimet e pasuna me vitaminën A, si karrotat, ndihmojnë përmirsimin e shikimit, mandej spanaqi edhe lakna e mbrojnë synin prej rrezeve t'diellit. Peshku, që osht i pasun me mega tre, edhe bademat edhe arrat se kanë vitaminën E edhe kjo e ndihmon parandalimin e plakjes së synit.